Tinga kwanere engoko. Mono kere onyetugete ase enka. Engoko eye, na bono engokomanya aye omonyene. Itwe abagusii etoko togetemba. ngaiekero kwanyetugire. ee ee chera nere ogachirangeria ekero ogochia endangera. Chia bwata. eriongi riria riao. Bono mbuna omonto omongao narangeria. tegocha. ase egencho naye oria enarete. Aya, intwo naende nonyakorukare. ekero kwa retire engonko ngose nengerii ase enka. Igo tokonyetabwokia. okoreta omogago. kwa beka gesieri. kwa nyetaboki gocha nyomba. Kogoiki nyumba. kwa nyetachi amaiga atato. Egere. engoko eye. emanye ngai kwa nyekirekire. Bono, tokogenda mochie obande. Nekere chire amo. chire isiko. <hesitation> ae goeta ore. Obunge ase eriongi erio onarete. kobunga. notatwara endagera ogochia. Rakini obunge enchera iria onanerete gochibugeria. nabo chingocha chikange buna. chiriyore buna. echi stiri ndangera tiarenge ororo. rakini. chikonarete. chinarete nabo ogochitema. buna nakiii ekero otagete gochirangeria orore gose chikorabete. Chingoko aso. Ekero chire chinyige mono. Igo ogochikei. Ase igokogera ndire chigotwara obororo. Nchibwate abokongu bwabo. Bono. ekero chiatwarire obororo obo. amariogo naro ororo akoimoka asirwa asa anywo. Otachibegeti asa ara arachenu mono. echira gosubue. tokorora buya bwa ngoko. Engoko nabo engokomanya aye emonyene. ekero buna onyenareti. Naende nogenda asengwachire kwa nyoriru. yabeire gose botuko. Engoko eye tokogenda mwanyarebe. Iga aria ase enarete. Igo ogocha onyenyore ase omoragua. no ekoganyete. Buna okoigora omoragua oo igo ekobwatia agende aria ase ekorara. Igo nee omonto arabase konyeira negetogete kioogokumi. getari komanya monyene. Igo ekonyara ye emanyete omonyone. ase egecho akoyerageria na koyerageria asauti eria enarete botabe. Naye enarete. nabo engoko ere ase obogima bwaye oboke.